So mi nani un inni kalimaawa mettol ko waraata dow hore am kanjum woni nawoje gite am, kadai sai goɗɗo to nima duwal naawo, kambe leydi e ndiyam ngam.